<hesitation> Lesdi japan lesdi mbarndi tarihi ki e goɗɗo mo ɗum wiyata Samurai class mo wartii kanko woni naneteeɗo kanko woni andaɗo to lesdi japan daga sappo e ɗiɗi yaago sappo e jeenayi karni daga karni ɗum sappo e ɗiɗi yaago karni ɗum sappo e jeenayi ndem mboo o